الوظيفه لنتصور أني باش نكون سيئه فيها هي وظيفه تطلب عمل روتيني متكرر و ممل كيما في مكاتب مغلقه دون تفاعل مع الناس، نحب التنوع و التحفيز، منحبش الحاجات لتجيب الملل و تكون غير ديناميكيه، لوكان الخدمه تكون مكرره و مافيهاش تحديات نحس روحي باش نمل منها بسرعه، منقدرش نتابع فيها.